ང་གི་སི་བེ་རི་ཨ་ན་ཁྱམ་བཀྲི་གཡུའི་ཧེན་ལེགས་ང་ལོ་གུ་འབྱུང་དེའི་གཡུང་ཚ་པོ་འདི་ལེགས་རང་ཀར་ཞེ་ཚ་ཁེག་འཕོ། ང་གི་ཐག་ཅི་ལ་ཞུ་སྒྱ་ཁ་ན་ར་རེ་ཞེ་གཡུའི་ཧེན་ལེགས་ང་གི་ཨོ་ཆི་ཡུ་ལྷན་དང་ལྡོག་ན་གུའི་གཡུང་ཚ་པོ་འདི་ལྡོག་མོ་མོ་ཚ་ཁེག་འཕོ་དེ་ལེགས་རྒྱ་རོ་མོ་ཨིན། སྡེ་ལེན་དགེ་ཐགས་མེའི་བ་ང་གི་ང་ལོ་གུའུ་མ་ཞལ་ཚུ་འགྲན་མདང་རག་ན་གོ་ལ་ཡོཁ་ངར་ཐམས་ཆོས་བཀྲི་གཡུམ་ཤེས་རའི།